Perbedaan dala no keledai. Ukuran dala lebih matuaina neme keledai. Diddon na keledai lebih manalu neme dala. Ikon na, keledai ikon a manu bulu manalu kada nai pedan aa sedangkan dala manu bulu manalu neme iko hun losa iko pedan a.